<noise> Köö mó e ‘nⱥⱥ kiää e lýna jmⱥ dxi jñǿǿ kiä’ jö’ ngý, kiela’ jö’ dsíí’ kö’ jïí jmá bíí sún, kie’ jmⱥ ba köö ü ñí’ ‘nýý’ e <hesitation> e re lɇ üñí’ ka kö’ e nɇ nɇɇ’ köo e lýna jmⱥ bíí jnⱥ. <noise>